Yo séladé akha nafan guéni kébé, labéyé gnani, bawoni an khoubé nda mékhé a na woutou ana no nthiéla, a na labandi awa gnana ka bara, awa gnana konpé. ay gnan biré, har débé nbéda gna, o ganagna labandini o na séladou gna woutou woga sélana, donc séladé nké ŋouré ni mané tani na néguémé nbogou noŋa <noise> na fon thiéla baka noŋa. wala aga gna fofou sou danbé gna kéta angana séla baka no kéta ano nké labandiniya. wala séladé nké mana ni kéya tane fo yani tani, ani dinguira labandini na dinguira labandi wala.